Ny fahaiza-magnano tokony anagnanà serveuse na serveur anh, <hesitation> voalohany indrindra anao tokony hahalala fomba, hiarahaba zany, hiarahaba i client miditra akao, de avy akeo miprésenter hoe zao aby si raha misy agnatin'ny hôtelan-jareo, de arahina <hesitation> vagnivanitika zany fa sy hoe monjomonjo milanja orogna de zaigny fa lasa sy mazoto mihinan-kanina olo akao. <noise>